Énoo mineźonemi burũe; muḃasoniemena baɦoo niḃasineemena ófieb baɦomoni źiso nezoŋen nedial díe e, ófieb

Ínohe minemeźonen toneemefiro, momiburũo, imieŋemeŋ mudialum aminakalo esupali; esupali mena kunekovis nefiasulo kuneġp nero neźanrdiel burũe eñadieeḃan, néḃelo óśefieho óvilimi imoġalo keeġo moġureśasu nelemben dólo bahale burũe. Nimbiena yazinśili, omanana esoédio eɭeemi waneɭoyao esoo nañazoḃezoḃ nambie náḃelo narah, aminayasośoloŋ, yasośoloŋ omaana kunekoźis koġudipa kulimi konañasalo ɭã nambonafioŋemia nafioŋemia náḃeźineoźĩri nambienafiro, narũro nambie náḃelokiale naŝieto. Amiɭeġunina ékeren, ékeren meini kaśenerũ moimi kalo, kamaġaḃeero kuxaalin, eñambolo nenakiġune kiġi nezuoŋen eñazuoŋezoŋen néḃeġaḃuo, néḃelo kee. Doini buruġaɭo burúeḃom éereḃe fehonori niratira hani éḃeru burũo tibiḃaa toeñamedial eñaḃa nemaŋ nékuluro miinikalo kuŝianko eñaḃanékuluro néḃeovuo imo kikekiġi muġurehaŋu buġunekalo niġuri koźaġorabiḃaa moiniġalo monelemedial káḃeburũo ediamo aminiɭeġu niinohe ipiahe, íġudi, éġudi minena iso búdio timi yaziśĩli monañazoŋen náḃelo fiale náḃe toafiamikalo źiñaḃe fife źimiɭeġuźilaalo, muereḃaimin fehoerelólo. Inohebuduñ ṗohe ṗohe nirũrũ badulu dulu mudialue éźihaŋumiġalo źiṗaina síhi sóbohe źihuŋunn geġaḃiñeśe źefiarus ínohe miźiɭiimi muḃaiźisai, źiszi źóġuhin íkeren niźina niźipie toźiñamepie iinibahalrburebom iinibahalewaŋ wala karekom, niźipie dṗlomomi niźirũ, moḃaźisaġiriḃu źóġufieb. Źiñadiame źozoŋezoŋe niźirũ mini źorũ níźiḃero monimuɭiemi ametelaźe baḃaġu źómini toniźirũmi baḃaġu ombiro tamiźoniźisa kázo baḃaġuḃo niźirũrũ tami źoniźirũ niźiniu baḃaġuḃo toniźirũmi baḃaġuombiro.